لو كان عندي الاحتيار كنت هفضل العيش في قرية صغيره وده لأن الحياه في قرية صغيره بتكون هاديه ومريحه بعيده عن زحمة المدينة وضغوطها في القري الناس غالبا بيعرفوا بعض وبسكون فيه تواصل أقوي وده بيسهل بناء علاقات جيده وصادقه فعلا وبتكون قريبه من الطبيعه وده يعني هواء نقي ومناظر طبيعية جميلة وده بيكون مفيد للصحة النفسية والجسدية